Sirilanka pegua reta kua retako jae iru jo ñanemiari yae budismo jare induismope jaeko jokua iarte jare medicina jare ayurvedika jei supeva retavano erei jaerete ma ome ma ome mboromboete kua iru mbae äporetapeno jae jokua icultura jeko reta